हां, ताकत बढ़ोंन का खातिर कई चीजें छ। जन की दूध, दही, अंडा, अखरोट, मूँग दाल, हरी सब्जियां जन पालक, सरसों और मेथी ताकत देणी वाली हो दी छ। साथ ही शहद भी ऊर्जा का अच्छा स्रोत छ। इसके अलावा, गेहूं और चने जैसे अनाज भी शरीर की ताकत बढ़ाने में मदद करदा छ। इन खाद्य पदार्थों से शरीर को जरूरी पोषण मिलदु छ और ताकत मालदी छ।